Laha ny fehidraha mahakasiky ny fanatanjahantena io moa zao da mandrara; <noise> laha a Madagasikara eto sy amin'izao tontolo izao; <noise> K laha gn'atleta raiky zany mampiasa anio da tsy ara-dalà zay.